ممكن لو انت شخص مبتدئ تستخدم العجلة بسندات لحد ماتتعلم وتتمكن منها أو ممكن تستعين بحد يساعدك تدرب حد متمكن وفاهم ومتخرجش على طريق زحمه أو فيه عربيات أو وسائل مواصلات عامة اتدرب في الشوارع الجانبية ال- اللي هي بعيدة عن الطرقات العامة.